Noŋ moo te wo noo la. Moo te baluu noo la, ite la baluo kono i maŋ nii kuyaa soto jee. Wo te posibili noo la.